<hesitation> queso ña ho queso ña nonrua ña queso no nrua yó, ho hu u un. quesillo kan na jan, ho quesillo na ti'ika kanna, quesillo ti ika jan quesillo hu u un. xi yú'u, quesillo xi yu'u jan queso acho queso xi yu'u jan, ta ho queso xí aro kan ná jan ñajan tó ña no nida tá pues yu ta naxatan ini ta hu. ho o on. quesillo kan ná jan.